أوقات بحب ألعب شطرنج أونلاين, <hesitation> وقت ما يكون معي يعني أحد ألعب معه, أنا بحب إن انا ألعب شطرنج, أطور مهاراتي, أتعلم أساليب جديدة في اللعبة يعني, وكمان تحفز عندي التفكير الإستراتيجي في بناء الخطة وإلى ما ذلك.